A Malezia in̈y zen̈y. Tsy tsy fomban-drô zen̈y, mifampiaraba am-tan̈ana, fandray tan̈ana fa, fampivolan̈a fo, à salama karàn'in̈y. De aviô kà <hesitation> tsy mety am-drozen̈y <hesitation> mifan̈omia raha am-tan̈ana havia. Fotony markin'ny tsy tsy fahadiovan̈a feky zen̈y in̈y. Avio kà rô fady am-drô feky zen̈y, ohatra hoe: mihin̈ana eo an̈ao o ma man̈adoso lelo na mihevona karan in̈y zen̈y. De aviô kà a tsy mety.